أفضل الرياضات اللي أجيدها هي رياضة الركض. أنا أحب أركض وأجري وهكذا وأستمتع بالحياة وما إلى ذلك. لأني من النوع اللي أحب أركز وايد، يعني <noise> أستمتع بها. دايما كنت أركض وأجري لمسافات بعيدا. وأركد دايما إذا حسيت بتوتر أو كذا، كنت أمارس رياضة الركد أو الهرولة أحيانا في المدينة وما شابه ذلك. أستمتع بها.